تجيب البابيي كادو تحطه ملتحتا ,طلع من جيها عاود طلع من جيها زاوجة, عاود من جيهة التالت تعاود تلسقها من فوقا, و جيها الرابعة تلسقها من فوقا و تقلع تسكوتشي, و البلاصة اللي راك ملايم فيها قاع هاد لي كوطي, دير فيها كاش بابيون و لا حاجة هاكا لي ما تخليش يبان العيوب